Ihcuac nitlacuas nicquixteya se xicale de otzintli nicona noxapoh nimoapahpoca, <hesitation> pan peya se tzotzomahti nicpohpoua nomouan uo yacah nicalaqui porque ya nitlacuatih, ya nitlacuatih pos yonimopahpoc, yonimomapohpou, yonomopohpou yaqui nicalaquis para ya nitlacuas. Ya nitlacuas en tlaucon ya <hesitation> yonmopahpoc ica xapoh cuali nomopahpocac ica xapoh pa yanicalaqui notlachichiuiliah uon ya cah, ya notiquilia ya nitlacua. Ya nitlacua porque tleca yovictzic tlen noconchihchiu, yovictzic yaca notlatequilia uan yacah notlalia nitlacuah. Yonotlachihchivilic, yonotlachihchivilic yacah notlaolia, nitlacuah uo yacah. Yaca tleca porque siempre queu, <hesitation> siempre namopohpacah nicuatza nomauah uo yacah notlachihchivilia ya nitlacuah. Siempre uiquin ica xapoh inmopohpoca, simi ica xapoh nimopohpoca. siempre nimopohpoca semih ihquiui, semi ihquiui nimopahpaca, amo sayiuqui ica xapoh nimopahpaco, nimopohpoca cuali, cuali nimopohpoca uan nocalaqui notlachihchiuilia uan notlatequilia uo nitlacua, yacah.